Tõmblukuq tüütäseq niimudu, et nuuq väikuq hambagõsõq, miä näil ommaq, nuuq lätväq tõõnõtõõsõgaq, tõõnõtõõsõ taadõ niguq, niguq haakvaq. Ja niimuudu tõmbatki kinniq ja umgi kinniq. Peräst saat vallalõ tõmmadaq.